تجيب الهدية متاعك <hesitation> تحطها في كرطون زيد فوقها كرطون واحد ثاني، جيب غلاف يكون مزخرف بالورود أو القلوب أو أي شيء <hesitation> تلسقو عليه، على هذاك الكرطون، تجيب شريط لاسق تلسقو مليح على الكرطون أو أحفره بالحفارة و احنا خلصنا.